Noy min kuɓɓoyde hite gollirta. Kuɓɓirde heti ni e gollira ka lati jokkontinder ɓoggi hite nden e ɓocconde hite to huɓɓata dum. Kangel ni so ni a memi ngel gel fa e dow, hite nden nyifa. So ni a memi gel fa I ley, sai tawa hite huɓɓi.